الحيوانات يلّي بخاف مِنّا مُتعدّدة يعني متل الأسد، متل النّمر، متل التّمساح، متل الفيل بخاف منّو كتير كمان، وبخاف من الكلْب المتوحّش، وبخاف من الضّبع، وبخاف أوئات من البسينات الّي بيكونو عِندُن شراسة هولي كتير بخاف منُّن هول الْحيوانات وهوّ يوجد كتير حيوانات بالطّبيعة، أنا كل الحيوانات إجمالاً بخاف منّا لأنّي بخاف إنّي أرّب منّا وتكون عِندا أذى ما بحب الحيوانات <hesitation> زيادة عن الّزوم بخاف منّا على طول بخاف من الحيوان يلّي ما بيفهم. ولكن عندي أكتر شي هوّ الضّبع بيخوّفني ليه. لإنّو الضّبع إذا شم ريحة الإنسان بيهجُم عليه دِغري دِغري بدّو يفترسو وإذا افترسو ما في مين بأى يئدِر يئرّب عليه. مِشان هيك الحيوان الضّبع بي عيش بي مكان كتير بعيد عن البشر يلّي هيّ متل ال- الوكِر، أو الغابة، أو شي وديان بعيدة <noise> بعيدة عن النّاس لإنّو النّاس إذا شافِتو بدّا تئوّصو أو تِئْتِلو بي أيّا <hesitation> آلة أتل، مِشان هيك الضّبع ما بي عيش أريب مِنّا بي عيش بي أماكن كتير بعيدة وأكتر شي بيتسلّل على الطُّرُئات الّي هو الضّبع. وبيمشي على الطُّرقات باللّيل لحتّى يا- يبرُم على فريسته أو على أكله أو على شي. مِشان هيك نِحن عِنّا بي مناطقنا أكتر اشّي بيموتو الضّباع عِنّا الطُّرقات لإنّو ما بي شوفوا منيح باللّيل. بئى مِشان هيك بيا- <hesitation> بي موت مِنّن عدد كتير كبير من الضّباع من الضّبع. <noise>